Ee paaro upogiipio nagai mm ureita okegere bucket gere toi porugakogino nagai toi tuu porukogino toi tege tuu o kuge tuntugu nno riripugu egu mm upakogino nagai ropa toi mia-ka nagai mansiru gere toi mm tuntukepogigu tee aike paake toi kumi mani lukaipui, egu mani lirogupakui, mani ngui, te omoto nagai mm ropa sinto makiro nagai omo porukoipegui egu nagai lopa sinto topoi sopokirai egu nagai mansirugere tuntukepegu egu kumi apagorogu nagai egu iko mansirugere toperakegui.